Mañampy aminy ñy fañajarian-kane ñy fañala ñy ranony, ñ'antony :mihena ñy fitombohany ñy micraoby añ'ainy ao, manahaky anizay koa a ñy fahalavañany ñ'andro ahafahan-teña mampiasa azy, mahery lo ie mahery simba, tsy misy ñy microby tsy misy koa a ñy raha simiky <shushes> tafilifilitsy añainy añy mety hamparary.